जेव्हा तु कसलोई खेल खेलताय तेव्हा ड्रग घेवप ही समकी चुकिची जावण आस। खेलताना पैलि तुका बरी स्मृती दिसताली मागे तां जीवाक खूप त्रास। जेव्हा तुझ्या फुडल्यां जो खेलता तेचा वांगडा अन्याय जाता, त्या पेक्षा असला ड्रग्साचा भांगाडिक नाह पडलो बरा।